таңғы шоу
достар жылдың үздік радиосына таңғы шоу бағдарламасын әр қарай жалғастырамыз сіздермен бірге жүргізушілер ақбибі хамидолла және де мен нұрбек қасым
біздің қонағымыз бүгін көптен күткен қонақтарымыздың бірі салтанат бақаева әнші актриса
і сәлем тағы да мхм
қош келдіңіз деп қояйық тағы да
достар ы хабарландыру ретінде тағы да айтып өтейік ыыы жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында біз тікелей эфирдеміз
хаттарыңызды жолдаңыздар және де салтанат бақаеваның сұлулығына тәнті болып тікелей эфирде тамашалағыларыңыз келсе
тіркеліңіздер және де і біздің тікелей эфирімізге қосылыңыздар
және де дәл қазір бізді ств телеарнасында тамашалап отырған тыңдармандарға көрермендерге сәлем жолдап қояйық
ііі қайырлы күн болсын сәрсенбі сәттіліктерге толы болсын мхм
сәлем баршаңызға қайырлы таң достар мхм
салтанат ханым енді жалпы сіз актрисасыз әншісіз бірақ енді өзіңізді режиссерлық жағынан ы көру ойда бар ма
мысалы театрларда кейбір жаңағы сондай актерлік құрам өздерінің ы спектакльдерін ойластырып жатады мхм
ыыы жоқ мен і жалпы режиссураға өте і ол өте бір үлкен күрделі нәрсе
сондықтан оған бару үшін ы біраз жылдар бойы оқу оқу керек деп ойлаймын ммм
жалпы ол өте үлкен күрделі ііі жұмыс і күрделі мамандық м
оған үстірт былай қарап ыыы мен осыған дайын сияқтымын деп бара салуға болмайды
және мен өзім іштей оған дайын емеспін мхм
театр саласына ауыстық қой енді өзіңізде сомдаған образдарыңыз ішінде өте қиын болған бар ма сондай рольдеріңіз
ііі енді ы көп рольдер мысалы өзімнің жасыма қарай болса онда ол і жеңілдеу болады
ал мысалы кейде үлкен кісілерді і сомдау керек болады
сондай кезде әрине ол жақта техника дауыс техникасын кішкене өзгерту керек ііі тұру жүру деген сияқты
сондықтан сондай бір рольдерімнің бірі таң сұлу спектакілінде мхм ы кішкентай қыз ы үш кезеңді көрсетеміз да
кішкентай қыз ммм ортаңшы және ііі үлкен кісі иә үлкен буындағы кісіні көрсетуге тура келеді
сол жерде кішкене ыыы қиындықтар туындады дегенімен мен ол қиындықтарды жеңіп ііі сәтті бір дүние шығардым деп өзім ойлаймын
өзім сондай баға беремін мхм мхм сол
ііі қазақ сахнасында енді қыз жібекті және де мынау махаббат ыыы персонаждары дейміз ғой образдары джулиеттаны сомдаған кездеріңіз өзіңіздің рольдеріңіз бар
енді джулиеттаны қыз жібекті енді көптеген ы жаңағы әртістер сомдап жүр ғой сіздердің алдындарыңызда толқындатып иә
сіз өзіңіз сол образдарды сомдаған кезде ы соның бір образға кіру кезінде қандай бір
сол жазылған шекспирдің немесе жаңағы қыз жібек ы пьесасындағы өзіңіздің образыңызда бір ерекшеліктерді байқадыңыздар
енді менің ұстаздарым ыыы ең бастысы айтатын ммм аспаннан жұлдызды іздеу қажеті жоқ мхм өзіңнен баста мхм
өйткені мысалы ы қыз жібекті ы қыз жібекті емес ыыы рамео джулиеттаны маған бергенде мен жиырма үш жасымда болдым
бірақ і өзім де ыыы бойжеткен сияқты болып жүрдім ғой енді мхм
сондықтан ыыы мен алысқа бармадым өзімнен бастадым
өзім қандай боламын ы өзім осы ситуацияда қалай ыыы шешім қабылдайтын едім деген сияқты
сондықтан ііі өзіңнен бастап сонда ол ы ыыы шындыққа жақын болады
ал біреуді ойнап ы қажеті жоқ ммм
ы қыз жібекте енді әрине ол басқа кезеңнің ы мысалы о біздің салт дәстүріміз ол кезде басқаша болды иә
ол кезде сол кездің мысалы қыздары қалай болды қандай болды
ыыы сол мінез құлқына байланысты кішкене өзгерістер сол рамео джулиеттада да мысалы
бірақ ыыы ұмытпайық ол кезде де верона да джулиетта өте ммм өзімшіл сондай мінезі болған
ііі жалпы былай айтсақ ы сол ситуацияның бәрін тудырған джулиеттаның ыыы өзімшілдігі мхм өзіне деген сенімділігі
ааа рамео джулиеттаның ыыы не қалай айтсам екен і көңілінде і сол өзі де әрине сүйді джулиеттаны
дегенімен ы если бы мысалы джулиетта сондай ыыы өзінің қадамдарын нақты баспаса іхі ы рамео да мүмкін кішкене аяғын тартар ма еді
бірақ джулиетта өз ыыы қалауын алғысы келді өзінің сүйгенімен болғысы келді
сондықтан бұл жерде і көп нәрсені бастаған джулиетта болатын м

өзінің мінезімен деген сияқты енді менің ойымша солай мен өзім солай түсіндім солай қабылдадым мхм пьесаны оқу барысында
ал ыыы біздің ы қыз жібек ол уақыттағы ы қыздарымыз ы барынша өте сдержанный дейді ғой ұяң иә ұяң
ыыы ұстанымды қыздар болатын сондықтан сол мінез құлқына байланысты өзгерістер болып тұрады
дегенімен ішкі жандүнием өзімнен ы болып тұрады өйткені ыыы біз де сол уақыттың сол жастағы қыздарымыз мхм
ыыы өнер академиясын жүрген кезде біз осы рамео джулиетта пьесасын басқаша интрепретацияда қоюды ойластырып дайындалған болатын
сол кезде тибальттің ролі бұйырған маған ммм
ііі өте анандай керіқар кісілердің бірі ғой түрің соған ұқсайды деп
енді мынау станиславскийдің жүйесі бойынша шлиф деген нәрсе бар ғой иә ыыы сахнаға шығар кезде
і сіз сол қанша уақыт бұрын кіресіз сол нәрсеге
ііі енді і шлиф деген ол сахнаға қанша қадам қалған кезде деген сияқты ғой
мысалы ол өзі бір ііі шлиф міндетті түрде болу керек мхм
дегенмен сіз мысалы кешегі болған оқиғамен ыыы кіру ыыы иә маңызды емес ол әрине іште бәрі мхм
і дегенмен ммм және де сол пьесада берілген оқиғаға байланысты
мысалы і кеше ммм джулиеттаның жаңағы ы інісі қайтыс болып жатса ағасы иә онда ол ы келесі сахнада міндетті түрде оны көрсету керек иә
иә өйткені ыыы жан і тебірінісі ол тоқтап қалмайды ғой сол сәтте дұрыс па мхм сондықтан сондай шлифтер болады
ал жаңа ғана м мен ана жақта жүріп келдім деп өзі жай келе жатса ол да бір ііі өтірік болып қалады
сондықта ы барынша сен сол жақтан жүгіріп келсең сол жүгіргендей болып тұруың керек иә иә
сондықтан сондай шлифтер міндетті түрде болады мхм шлифтің де әртүрлілері болады
образдан шыға алмай қалып сол жаңағы кейіпкеріңіз сияқты сөйлеп жүретін кездер болады ма
жоқ болмайды ма ондай
жоқ мен кейде қалжындасып ы өзімнің көрермендеріме айтып отырамын бүгін менде осындай спектакль сондықтан мен уже сондай спектакльдегі кейіпкерім сияқты сөйлеп жүрмін деген сияқты
і бірақ енді ол дауысты аппаратты келтіру әсіресе басында мен мысалы ыыы кейбір спектакльдерім болады ы комедия ммм ол жақта дауыс басқаша болу керек деген сияқты мхм
сондықтан ондай спектакльдерді басында аппаратты өзімнің дауысымды аппарат деп айтамын иә соны ретке келтіру үшін
басында сол кейіпкердің дауысымен сөйлеп деген сияқты әдетімен сөйтіп ы кезетін боламын бірақ ыыы біткенде тез шығып кетемін
тез шығып кету де маңызды дейсіз ғой
өте сұлу екен деп жазып жатыр мынаяқта екі сұлудың ортасында отырмын мені айтсаңыздаршы өй бүгін кәдімгідей басым айналып отыр бақыттан
достар дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс одан кейін тағы да салтанат бақаеваның репертуарынан ән тыңдаймыз
і алыстамаңыздар жұлдыз фм радиосы қосулы болсын
эфирде таңғы шоу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
байқоңырдан сәлем салтанат ханымға айтасыз ба өте әдемі тіл көзден сақтасын деген
рахмет үлкен рахмет мхм
достар жалғастырамыз таңғы шоуды бүгін қонақта салтанат бақаева ханым
сұрақтарыңызды жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында күтеміз
ііі егер де қызықты сұрақтар болса міндетті түрде сіздердің аттарыңыздан қоятын боламыз мхм
енді жалпы өзіңіз репертуарыңызды қандай бағыттағы әндермен толықтырғыңыз келеді алдағы уақытта
і мен ііі мысалы басқа тілде ән айтқым келеді қалай болады екен ммм
түрік па әлде ағылшын ба
ы маған і түрік тілінде түрік тілі жалпы өте қатты ұнайды іхі түрік сериалдарын қараймын телехикаяларын
иә сонда түрік тілінде сөйлегенде мен прям қатты күшті ұнайды түрік тілі іхі
ііі сол ыыы орыс тілінде ән жазсам ағылшын тілінде ән жазсам деген армандарым бар
і енді сол бағытта жұмыс істеу керек
ііі сондай әндермен толықтырғым келеді мхм
енді қазіргі таңда мысалы кейбір әншілеріміз і сол түріктің немесе басқа да бір і шетелдік әндерді қазақ тілінде орындап жатады мхм
сол сияқты сізге дәл қазіргі уақытта бір ұнап жүрген ән бар ма түрік тіліндегі мысалы
ііі маған і бір өзімнің қарап жүрген телехикаямнан бір ән ұнап жүрген
сөйтсем оны бір әнші жазып алыпты уже
біздің қазақ эстрадасында ма иә
қандай ән десем болады ма
жоқ ол бір қатты таралымға кетпеді дегенмен ыыы әншілеріміз жазып алыпты сондықтан мен қалып қалдым
жалпы плагиат деген нәрсеге қалай қарайсыз өзіңіз
енді менің ойымша ыыы енді әр адам өзінің қалағанын жасайды мхм
м мен і егер сондай бір жақсы ән тауып және і міндетті түрде рұқсатын алып беріп жатса неге жазбасқа мхм болады жазуға
бірақ міндетті түрде заңды түрде мхм і рұқсатын алып деген сияқты сөйтіп бәрі дұрыс болу керек мхм мхм
ал өзіңіз осы жалпы енді стили сериал кино деп айтып қалдыңыз ғой мхм
ііі тыңдармандарға қандай бір киноны көруге кеңес бересіз өзіңіз
ммм мен осы карантинде і жақсы кинолар көрдім
ыыы қарашы атын ұмытып қалдым инстаграмда жазған болатынмын сол кино туралы
ыыы пакистанский бір кино көрген болатынмын іхі
конкурсқа қатысқан өте жақсы керемет фильм
ыыы атын ұмытып қалдым өкінішке орай сол
қазір көптеген і шетелдің сериалдарын қараймыз мхм
ііі большая маленькая ложь деген сияқты мхм енді көп
і мен ы өзімнің инста парақшамда бөлісіп отырамын қазір аттарын есіме түсіре алмайатырмын жақсы жақсы
кино саласында енді ы театрдан кейін киноға ауысып жатырмыз ғой енді мхм
кинода неге салтанат бақаеваны экрандардан көп көрмейміз
ыыы енді біріншіден і мен өзім енді і салтанат бақаева болып ы қалыптасқан атым бар
және де і кішігірім ыыы абыройым бар деген сияқты
сондықтан ммм кейбір ұсыныстарға мен келісім бере алмаймын мхм
өйткені ы тұрмыстамын балаларым бар ертеңгі күні бір киноға түсіп балама не деп айтамын деген сияқты сұрақтарға жауап таба алмағандықтан
ыыы ұсыныстардан бас тартып жатамын
ал ыыы жақсы сценарий болса неге қатыспасқа мхм
сондықтан ыыы бұл жерде енді ііі мен сол жағына көп мән беремін мхм
ыыы жақында жақында болғанда бір жыл бұрын ыыы қырғыз елінде дарақ ыры деген киноға түскен болатынмын ммм ыыы иә тарихи кино
ы өте өзім қатты өзіме қатты ұнайды ол жай кино емес мюзикл кино ммм ішінде әндері де бар
өкінішке орай әндерін жалпы басында мен өзім қырғыз тілінде орындаймын деп ойлаған болатынмын
бірақ ыыы былай ойлаймыз ғой қырғыз тілі мен қазақ тілі ұқсас деп иә иә
ал шын мәнінде ол өте айырмашылық бар ііі
менің тілімде ммм акцент болғандықтан мхм ы әндерді басқа қыз орындады мхм
бірақ қызығы ол қыздың дауысы менің дауысымнан ауымайды ааа
сондықтан бәрі мен орындады деп ойлап қалады мхм
мен тіпті өзім де таңқалып қалдым қаншалықты екеуіміздің дауыстарымыз ұқсайтынына ммм
ыыы сондықтан өте бір керемет үйлесім болып кетті сондай мхм
тіпті і біреулер сезбейді ммм мен айттым деп ойлап қалады
сол ыыы киномен мен мақтан тұтамын мхм
ертеңгі күні балаларыма көрсетіп ұялмай көрсете аламын
ііі сондықтан енді мен м кез келген нәрсеге келісе алмаймын
өйткені жолдасым ата енем бар деген сияқты сол жағынан түсінікті
енді студиямызға әнші келіп отқан кезде қонақ кәде сұрамасақ ыыы болмас тыңдармандар тарапынан да келіп жатыр
ыыы енді өзіңіздің ы таңдауыңыз білсін
алдағы уақытта енді тыңдармандардың сұрауы бойынша ы қонақкәде болады ма
енді мына маған да көп жазып жатыр ән айтып берші деп домбырамен
әрине әрине қалай кетеміз
достар м дәл қазір енді ән тыңдаймыз тағы да салтанат бақаеваның репертуарынан алматым деген біздің сүйікті қаламыз алматыға арналған керемет әнді тыңдайық дейміз сосын жарнамалық үзіліс
жарнамалық үзілістен кейін салтанат бақаеваның орындауында жанды дауысты ән тыңдап қалуымыз мүмкін мхм мхм міндетті түрде
таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу
құрметті тыңдармандар таңғы шоу бағдарламасын жалғастырамыз
енді қазір бізде эксклюзив ыыы тікелей эфирде
салтанат бақаева бізге ән орындап бізге сіздерге і қандай ән орындайсыз айтып өтсеңіз
енді мен ы менің тыңдармандарым ыыы мхм біледі домбырада мен бір ән орындаймын
сол тағы бір ән жаттауым керек уақыт болмай
сол ы жұмып кейде жанарыңнан нұр сіңген деген өте бір әдемі ән өзіме студент кезімнен толқын деген однокурсницам үйреткен болатын осы әнді мхм сол
нұрбекова емес па иә ыыы
сол нұрбекова толқын однокурсницам өте жақсы әнші өзі де мхм керемет айтады
сол үйреткенімен әлі жүрміз
жақсы ал тыңдайық онда
жұмып кейде жанарыңнан нұр сіңген
сырласқанда арман аттай тылсыммен
ту сыртымнан үп еткенде самал жел
елеңдеймін сен шығар деп күрсінген
ту сыртымнан үп еткенде самал жел
елеңдеймін сен шығар деп күрсінген
ғашықтардың халы деген бір бөлек
ғашықтарды әлдилейтін ән керек
жаңбыр жауса тырсылынан оянам
іздеп келіп есік қаққан сен бе деп
жаңбыр жауса тырсылынан оянам
іздеп келіп есік қаққан сен бе деп
өмір деген өте шығар өткінші ай
аз ғұмырда көп қуанып көп күлші ай
маған ұқсап аспандағы ай мен күн
көздеріңе ғашық болып өтсінші ай
маған ұқсап аспандағы ай мен күн
көздеріңе ғашық болып өтсінші ай
бізде ана жақта кәдімгідей үлкен
иә көріп тұрмын ғой халық көп екен әдейі да отыратын мхм мхм
а енді салтанат ханым екі мың он тоғызыншы жыл сіз үшін несімен ерекше болды және екі мың жиырмасыншы жылдан не күтудесіз мхм
ең алдымен ііі екі мың жиырмасыншы жылдан күтетініміз осы пандемиядан аман есен өтсек екен деген арман болып тұр
шын мәнінде қазір бәрін бағалайтын болдық қой мхм
тіпті ііі емін еркін көшеде жүргеніміздің өзі қандай керемет мхм
ыыы еш себепсіз балалармен қыдырып паркке барған ол да бір сондай біз соны бағаламайды екенбіз мхм
сондықтан ііі аман есен осы қатерден өтсек екен жалпы ммм ең басты менің арманым және ыыы тілегім мхм
ал екі мың он тоғызыншы жылға ризашылығым мол і көптеген жақсылықтар болды
ыыы солардың бәріне ризашылығымды білдіремін сол
ең ерекше бір атап өтетін жайт болды ма сол
өзіңіз үшін немесе еліміз үшін болған бір атап өтетіндей қандай жаңалық деп есептейсіз
еліміз үшін еліміз үшін емес өзім үшін ыыы мен енді ыыы көлігімді ауыстырдым
өзімнің армандаған ы жақсы көретін ыыы осындай болса екен деген көлігімді ммм тарту етті
жолдасымыз екеуіміз жинап теріп ақшамызды сол ыыы өзімнің жақсы көретін көлігімізді
қандай көлік ол салтанат бақаева жақсы көретін
жоқ қатты ондай бір крутой емес нормально вообщем
жай ғана бентли дей салсаңызшы
кеше ақбибіден сұрағанмын ғой қандай көліктер жақсы көресің деп мхм
сөйтсем бұл кісінің талғамы
тойота деп айттым ғой енді мен
ммм жоқ тойота деп басын бастаған жай иә сосын кетті ма
сол сұраватқанмын ғой енді қандай көлік екен деп тыңдармандарға қызық болады ғой енді көлік ауыстырдым дегеннен кейін
иә ыыы салоннан мазда икс пятый деген м сондай ммм керемет машина мхм керемет
өте жақсы ы қалаға ыңғайлы иә өте ыңғайлы балалармен әсіресе мхм жүргенге ыңғайлы
бәрекелді құтты болсын игілігіңізге мініңіз рахмет
ал іхі тұрып қалдыңыз ғой
мен бір сұрақ қояйын деген едім ғой уақыт бар ма бізде бар бар бар
бір сұхбатыңызда салтанат ханым сіз өзіңіз роза қуанышқызын өнерге келуіме себепкер болған кісі дедіңіз иә іхі
ыыы неліктен сондай ой болды дегенім ғой
енді ммм ол шын мәнінде і себепкер болған менің театрға жұмысқа тұруыма
ііі енді мен і роза қуанышовнаның студенткасымын деп мақтан тұтамын мхм
ы ол менің ұстазым
ыыы өнер академиясында төртінші курс оқып жүргенімде бізге келді сабақ беруге мхм
біздің мұғаліміміз бір ііі рахила машурова мхм
сол кісіге ііі екінші мұғалім болып келді мхм
ыыы сол кезде менімен і танысып ыыы менің жалпы өнерімді көрді
содан кейін мен ы мысалы театрға жұмысқа тұрайын дегенімде тұра алмай қалдым сол кезде ы бар көмегін берді
і мен үшін жаңағындай директормен сөйлесіп берді іхі
бірақ ең бастысы сол ыыы кісінің көмегін ыыы жерге тастамай
ыыы барынша ы жұмысыма деген махаббатымды көрсетіп іхі ііі сол берген көмегін ііі ластамай
м атына кір келтірмей жұмыс істеп жүрмін аллаға шүкір мхм керемет
і кеше бізде алдыңғы күні жиырма бесінші мамыр күні түлектер жаңағы мектеппен қоштасу і күні болды мхм
ы биыл енді өзіңіз білетіндей карантинге байланысты онлайн өтті ғой иә
биыл енді жаңадан мектеп бітіріп үлкен өмірге қадам басып жатқан осындай жастарға бір тілегіңіз болса
ііі шын мәнінде менің айтарым еш мұңаймаңыздар
өйткені шын мәнінде бұл әр оқушыға өте маңызды бір мереке ғой
мысалы өзімді есіме түсірсем біз кәдімгідей жиырма бесінші маусымды күтіп ыыы мамырды маусым күтіп кәдімгідей ыыы толғанып жүрдік мхм
ол да өте бір ерекше дүние дегенмен ы осы пандемия сіздердің сол керемет сәттеріңізді алып қойды
ы бірақ міндетті түрде алда ы бұдан да керемет сіздерді ы дүние күтіп тұрғандарына сеніңіздер міндетті түрде болады
осы ыыы осы сәттен өткен соң ы менің ойымша біздің өміріміз де өзіміз де өзгеріп басқаша дүние болатын ыыы андай болып тұрады мен үшін
психологиялық тұрғыда айтып отырсыз ғой иә иә мхм
ііі сондықтан ыыы қазіргі і түлектерге айтарым іске сәт
армандарыңызға жетіңіздер міндетті түрде мақсат қойып сол мақсатқа ыыы әрекет жасаңыздар әумин бәрекелді әумин
теңгизде төртінші ай жұмыс жасап жатқандарға сәлем жолдаңыздаршы әке ана бұйыртса үйге ораламыз күтіңіздер деген хат келген екен баршаңызға сәлем мхм
достар дәл қазір енді тағы да бізде үзіліс үзілістен кейін қайтып ораламыз алыстамаңыздар
таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз ы бүгін бізде қонақта әнші актриса салтанат бақаева ханым екенін тағы да естеріңізге сала кетейік
енді тыңдармандар тарапынан және де инстаграмдағы көрермендер тарапынан сұрап жатыр
ыыы сіздің тыңдармандарыңыз ы бұлбұл деген әнді айтса деп жатыр енді біз қазір енді
салтанат ханымға өзіңіздің қалауыңыз бойынша ы таңғы уақыт дауыстың реті келгеніне қарай
жоқ ыыы бұлбұл болады ғой дегенімен оның біріншіден ол эфирде болды іхі
содан кейін ол енді қалай айтсам екен ммм аранжировкасымен қызықтау да мхм
ы мен сіздерге енді өзім ааа өнер ы театрда жұмыс істегендіктен қыз жібек рөлін сомдағандықтан ол опера
соның ішінен бір і кішігірім ііі ариясын айтып берсем
керемет керемет жақсы қараймыз күшті қараймыз күшті
жүруші ем мойын бармай тірі жанға ай
талайдың қолын қағып ұсынғанға ай
қосылса арманға арман ай жайдым құшақ
сен мендік арғы жағын ай өзің қамда ай

гәкку гәкку гә гә гә
әдемі бәрі әдемі
ыыы кәдімгідей анандай бір неде спектакльде отырған сияқты бір сондай
спектакльға келсеңіздер одан да керемет әсер аласыздар
баршаңызды театрға шақырамын әрине осы карантин біткен соң міндетті түрде келіңіздер театрға мхм
ол өте ыыы қызық ы біз көбіне өзіміздің тән ыыы жағымызды ойлап жан қалауымызды ойламаймыз да мхм
ал театр ол нағыз жанның ы рахатын ыыы беретін жер деп ойлаймын мхм мхм
енді сол жанрда жалпы мысалы комедия жанрын ең күрделі жанр деп айтып жатады
жалпы соған сіз келісесіз бе
әрине адамды жалпы күлдіру өте қиындау
егер сенде сондай бір өзіңнің ммм күлдіруге емес сондай бір ыыы әзілге өзіңнің бейімің болса онда өте бәрі керемет болады
ал егер жоқ болса онда тіпті анекдот қызық айтсаң да бәрібір күлмейді ғой іхі иә
мысалы мен қызық анекдот айтайын десем ол қызықсық болып қалады
маған жараспайды дейсіз ғой
даусыңыз қандай керемет қандай тауықтың жұмыртқасын ішеді екен білсек бола ма деп сұрап жатыр
жоқ ы мәселе тауықтың жұмыртқасында емес күнде күнде распевка жасау керек
ы күнде м дауысқа күтім жасау керек қой
бірақ әлі мысалы таңертең ы ән айтуға ы негізі болмайды иә өйткені дауыс әлі оянбаған
ыыы распевкадан кейін ғана ымылдап ән айта бастау керек мхм сағат он екіден кейін дауыс оянады мхм
бірақ өзіңіз мысалы жаңағы распевка деп қалдыңыз ғой ыыы вокалдан сабаққа барасыз ба әлде тек үйде ма
енді қазіргі уақытта бармаймын әрине
бірақ біз жұмыста кәдімгідей хор болады бізде иә ы соған барамыз сол жерде распевкалар болады
ы содан кейін ыыы репетицияның алдында спектакльдің алдында дауысын ояту үшін ы дауысты ояту мақсатында мхм көптеген жаттығулар жасаймыз мхм
достар ыыы зу деп кәдімгідей үш сағат уақытымыз өте шыққан екен
ммм таңғы шоу бағдарламасы аяқталып қалды қоштасатын уақытқа да жақындап қалдық
ы баршаларыңызға үш сағат көлемінде бізбен бірге болғандарыңызға рахмет
ыыы салтанат ханым енді тыңдармандарға тағы да бір тілегіңіз болса
сәлемдеме жолдағыңыз келсе өздеріңіздің м құда жекжат көп қой
баршаңызға сәлем жолдаймын иә барша ы мені танитын тыңдармандарыма сәлем жолдаймын сіздерге тек қана сәттілік тілеймін
аман есен осы карантиннан өтіп бәріміз жүздесіп кездесіп жақсы бір күндер тезірек басталсын әумин айтқаныңыз келсін
ал ақбибі ханым
мен енді сіздермен ертеңгі таңғы шоуға дейін қоштасамын
бізбен бірге болғандарыңызға көп көп рахмет және ертеңге дейін сау болыңыздар деймін
иә достар амандықта жолыққанша сағат он үш нөл нөлде сәлем саған туған ел бағдарламасында тікелей эфирге шығатын боламыз
ыыы міндетті түрде ы жұлдыз нүкте фм инста парақшасына тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер
ал біз қоштасамыз ең бастысы жүректеріңіз ақ болсын ниеттеріңіз түзу болсын достар сол кезде бәрі керемет болады
аман сау болыңыздар
таңғы шоу